يمكن يكون مسلا تسعه و ستة و تلاته المجموع هيبئي تمنتاشر لأني بحب الـ تسعه و السته و التلاته فا سته زائد تلاته بتسعه تسعه زائد تسعه بكام بتمنتاشر